पवपाक गेलय मिठाई खुब म्हारग असता तस्हेच थोडी फला जी रुचिक आनी पोशक असता। ती सुद्धा म्हारग असता पण ह्ये थोडे खान जे म्हाका आवडता आनी म्हारग आस।